प्रिंटर के बहुत सारे काम होत हैं। जॉन की प्रिंटआउट टाइप के निकालत हैं जॉन की कंप्यूटर से जूड़ो भाव होत हैं। कंप्यूटर और प्रिंटर दोनो महत्वपूर्ण होत हैं इलेक्ट्रोनिक उपकरण होत हैं जॉन की अलग-अलग तरीके से काम करत होत हैं। इनकी अलग अलग कार्य प्रणालि होत हैं। और अलग अलग होत हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रोनिक डिवाइस हैं जों सूचना संबंधी करता हैं। उसे उपयोग करता के लिए उपयोगी बनात हैं। इसका काम करने का तरीका अलग प्रकार का होता हैं जैसे सेंसर और कैमरा इनपुट के रूप में कार्य कर सकते हैं। कंप्यूटर काम करने शुरू करने के लिए इनपुट डिवाइस का उपयोग करता हैं। जैसे की कीबोर्ड माउस या स्कैनर जिनके उपयोग करता जानकारी कंप्यूटर में भेजता है जैसे की रैम होत है। इसमें आउटपुट भी होत है रोम भी होत ही। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस हैं। जॉन की डिजिटल डेटा को भौतिक रूप में बदलकर कागज पर छापता हैं। विभिन्न प्रकार के प्रिंटर होत हैं जैसे की इंकजेट प्रिंटर होत हैं लेजर प्रिंटर होत हैं। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होत हैं इनके नाम को तरीका बहुत ज्यादा होत हैं। जैसे की डिजिटल डेटा प्राप्त करना होत है। और जब आप कंप्यूटर से कुछ भी प्रिंट करने का आदेश देते हैं। तो डेटा जैसे टेक्स्ट इमेज या ग्राफिक्स कंप्यूटर से प्रिंटर में भेजता हैं। और डेटा के थ्रू यूएसबी के माध्यम से निकल आता है कागज।